बेल्जियम रो संस्कृति घणी विविध होवे, जिको फ्लेमिश डच, वालोनियन फ्रेंच अने जर्मन परंपरावां रो मेल मिले। तीन आधिकारिक भाषावां—डच, फ्रेंच अने जर्मन—बोल्या जावे। बेल्जियन लोग अपन कला, वास्तुकला अने गैस्ट्रोनोमी खातर प्रसिद्ध होवे। खाना में वाफल्स, फ्राइज़, चॉकलेट अने मसल्स शंख लोकप्रिय होवे। कार्निवाल ऑफ बिन्श, ओममेगांग अने ब्रसेल्स फ्लावर कार्पेट खास त्यौहार होवे। पारंपरिक पहनावा में ऐतिहासिक परेड अने लोक नृत्य री वेशभूषा देखण ने मिले। बेल्जियम अपन मध्यकालीन शहर, यूरोपीय संघ रो मुख्यालय, कॉमिक्स टिनटिन अने बियर खातर दुनियाभर में प्रसिद्ध होवे।